Ny fomba fiasan'ny famoahana printy zany a, de izy io natao hamoahana soratra nomerika, zany hoe soratra avy any anaty solosaina no avoaka amin'ny alalan'le famoahana printy, alaina zany le famoahana printy io de atsatoka amin'ny solosaina de avy eo mivoaka avy eo amin'izay le taratasy misy soratra avy eo anatin'le ordinatera.